Te jʉn te jʉntʉgais hʉy chʉcpa cay tʉk ca cuy aŋcʉzmʉ hʉy yʉsucpa ca hʉy tʉk y caji jujpa hʉy cʉmʉŋpa caji cay pʉʉc cuando pʉwa cay pʉʉc entu ap hʉy unetʉgay hʉy chʉmjaipa cay cʉspapʉ paque yagchʉcsucpa ya cuando wʉtiam ca unetʉgay queqpaam a cap way chʉcam cuanta ya cap hʉy nʉcsajpaam ellajʉ